Kolontsaina ahafantarana ananjy ny fagnamboarana resaka sakafo. Karaha hoe hamburger, tacos, resaka panini regny. Zay zao no haiko hoe kolontsaina amantarana ny Amerikana.